<hesitation> لوكان غير جيت نتحكم في الأحوال الجوية <hesitation> والله غير مليحة. <hesitation> دي فوا منحبش البرد، ديفوا منحبش السخانة. الوغ جيمغي بيان افواغ سو بوفواغ.